lögreglan á Suðurnesjum greip til umfangsmikilla nú síðdegis eftir að hundrað og fimmtíu kíló af sprengiefni fundust í gámi við íbúðahverfi í Njarðvík götum hefur verið lokað og fólk beðið um að yfirgefa heimili sín heilbrigðisráðherra segir að nú sé að afhjúpast að Reykjalundur er ekki byggður á nógu traustum grunni formaður velferðarnefndar segir algjört vantraust ríkja innan stofnunarinnar og stjórnvöld verði að grípa inn í á Indlandi er orðin að gasklefa vegna mengunar segir borgarstjórinn þar mengunin þar er tuttugu sinnum meiri en heilsuverndarmörk leyfa Magnús Geir Þórðarson var í dag skipaður í embætti þjóðleikhússtjóra sjö sóttu um stöðuna þar á meðal núverandi

rjúpnaveiði hófst í morgun og hefur veiðidögum verið fjölgað í

kennslu í því hvernig má matreiða bráðina

umfangsmiklar aðgerðir lögreglu standa nú yfir í Njarðvík þar

vel en þær standa enn yfir

hundrað og fimmtíu kíló

segir að nú sé að afhjúpast

tuttugu sinnum meiri en

var í dag skipaður í embætti þjóðleikhússtjóra

var í dag skipaður í embætti þjóðleikhússtjóra

segir að nú sé að

hefur veiðidögum verið fjölgað

fengu áhugasamir kennslu í því

lögreglan á Suðurnesjum greip

til umfangsmikilla

nú síðdegis eftir að hundrað og fimmtíu kíló af sprengiefni fundust í gámi við íbúðahverfi í Njarðvík götum hefur verið lokað og fólk beðið um að yfirgefa heimili sín heilbrigðisráðherra segir að nú sé að afhjúpast að Reykjalundur er ekki byggður á nógu traustum grunni formaður velferðarnefndar segir algjört vantraust ríkja og stjórnvöld verði að grípa inn í borgin Dehli á Indlandi er orðin að gasklefa vegna mengunar mengunin þar er tuttugu sinnum meiri en heilsuverndarmörk leyfa Magnús Geir Þórðarson var í dag skipaður í embætti þjóðleikhússtjóra sjö sóttu um stöðuna þar á meðal núverandi